Rugo rugo <hesitation> lomo sikurue erosi ege nokekemi paparokoimamo amaguogo ura ege mim-ee toi aposi toi ntomui, ntomuro toi aposi mne maigo mne mau nkomma aike touno konkopakagosi egu <noise> ee nagai <hesitation> aike an-apakoku, omi ee itamino upu upugu omi ogo ee aike lopa toi mina. Pakakosi, toi lopa minapakekomino aposi ee itamino ama ama noko un-upu toi loi noke nomakuge kupo kagu lague apakosi. Egu mne, mne nkomma gere tuare sikuru ngkere site, mne ee. Aike <hesitation> paper nkonkokuinogu ee loie ngungumui pigu paper omi aike pake apakarei mau touno ioiomui. Loie tou ngungumuipigue toi ei aike <hesitation> nkonkoku pure pei, egu loikene nko lougai paper nkonkomo lopa toi aike tounoke toi pure peipei lopa toi tege <hesitation> nuinui, egu ee loikene, loikeme <noise> ama ama noko urumoroge paper mau, mau toutou nno nkosi nkonkoku <hesitation> lopa aike noke ogo toutou no lainine etosii. Ogu ee sikuru rose omi nagai enko nko mma porogai. nkomma nko porogai tan tagu mommo omi iko aike noke simoto omi lakaromagu ogo omi toi apogim mne mau <hesitation> iko aike simoto touno on-onogosi esu <hesitation> toi moriro ngungu mai toi aamai eii eikopiro tei <hesitation> komkoni poro mara. egu aapoo iko <hesitation> nkumma poro entano egu, <hesitation> entano tei ama nkomma poro egu lopa tei nogu kuanainogirai poro ee rogemo, sikuru eerogemo nun-nure guara tounogo, <hesitation> tounogo taa ligomma poro kuanaino girai touno toki togemino, kologo lopa mani pinpio topoge kui eikogo toi tege mau mani, ungi mumo go toi mau mani tontoguimo kaikai go tomui, egu nigeo go nkomo toi mau mani tontogosi toi aposi eko eii nkomma poro kuanainogirai. kuanainogirai <hesitation> nkomma poro tei <hesitation> nkomma <hesitation> un-nokei egu nnogo taitai toposina egu <noise> tee, teguo nkainusirai eiko nkonko nkainusiraii Toi mau mani tontogogemo magai toi parokoimumo tee pogorogo toi memmesi, egu eiko go nge parokomo tee nkorogo toi memmesi, toi merimo tege nno nunnuri mo magai eikogo ke pogoro peipei egu ikou apokui kuanaino, kuanainonke tuare maumani, mau mani airasi itamino nko mau mani ipirinon mo aike pake an-apagako kemmo tantagurommo toi runougonim egu entano, entano nkonkokui nogu itamino mau touno toi intoko an-apagoimi itamino toi, itamimo entano upa mau kuanai nogirai pure sigatasigai e aike kuanaino omi imoto ipiri paipumo tantagugon guine. iko lopa mau lopa entano toi mau lopa aike onogasigui tuntu opakaku tono, tono tenogu iko taim nokegere piroi. <noise> Egu mne tee aike noke morukomo mau mani tontogokuine sikururoge <hesitation> nkomma nko porogai sikururoge runrugorogimo toi nagai ee aike runrugo rogimo omigo toi lougai opagemgu <hesitation> tege mau mani tonto kainummo runrugorogim toi aposim lee tee, <hesitation> lee tee rougai sikuru ero gimoi enko nkomma poro gai, <hesitation> egu iko aike tee runrugorogimo omi tee ipiri mommo mani tontokainummo toi mau mani tege nunnum